Барои ман мусиқии рок рамзи нерӯ, ҷасорат ва озодист. Рок мусиқӣ аст, ки бо садои пурқувват, гитараҳои барқӣ ва зарбаҳои тавоно шинохта мешавад. Ин мусиқӣ эҳсосоти қавӣ ва ҳаяҷонро баён мекунад, гӯё ки мехоҳад ҷаҳонро тағйир диҳад ё садо баланд кунад. Рок барои ман рамзи ҷасорат, мубориза ва шодии беандоза мебошад.